Kuri, nayeenda maana yaanye yanjenda kwasababu yoolinda muji wane, ikaa laanga wenuu nyumbi daa koo kintu chavia chookuuja, ikahakikisha yaanzire kubweka ikakakuhera kabisa kwamba kwatitee muntu avia naboowa.